हर जगपर अलग अलग पक कपड़ा पनल जात छे। भारत में कपड़ा के परकार में शौर्ट, पैंट, जैकेट, कोट, इसकोट, साडी, लहंगा, चोली, धोती, कुर्ता, सेर्वानी, दुपटा, सलवार, कमीज, तोपी, जर्सी, स्वेटर, रुमाल, दस्ताने हो खत छे। प्रकृति कपड़े का पास, रेसम, उन, लिलन आदी से बनत <hesitation> चल छे। चम्रा के भी कुछ कपड़ा हो बनले, जैसे की कोट, जैकेट, असकोट, बटुय, इत्यादि।